<hesitation> ringonyi rimenya mkizuu na wirinyonyi yiri vyimbaka akazuu kene rijaga kucheka uvunyasirikava msara gwarimanyi rirumbakamu sisirasumburamu dave chigara riveza rizee koromba ahare yao amaisha kure riranyorerao avana veve kande chigara vyumbaka avundu arimanyi ndumbaka kandi kumaisha kidogo mundu yaze abomore ama enzoga neveye ashimbe yize kurisumbura dave ritanga kukala avundu avee arahe nuvu salama, ukusumbaka rikara uvunyazi unyarakonyora uvunyasi vyaritumikira vitiza ihare sana rizee riziteze ihare ehigare nuvunyasi tofautitoyauti nuvunyasi viromba vudinyuvudinyo vyarirombera kundolu alafu richeka izipamba riromba mgate mva vulahi kabisa vishona kabisa akazuu keneyako kundulu yako vivohera vurahi kumusala yaani kari viweye vyumbaka vurio vununyasi vyariveka kandulu imbula kari nikuba isweka kundulu kuziuu nigwa hasi siyingera msizuu mgatee vyivesimuu deve chigare rive mgate genyekana vivemu nuruya chigara riratera amavuyo vigoncremu vyaruremu mwenemu na rimenye mwenemu.